والله روتيني يعتمد على يومي لكن عادة استيقظ الصباح بدري حوالي الساعة تقريبا خمسة اصلي وارجع للمنزل ثم انام شوي والساعة ستة ابدأ يومي بفنجان قهوة احيانا شاي وأتأكد أراجع شغلي بعد كذا اروح للدوام بالنسبة للاكل اكل فطور حوالي الثامنة والغداء ساعة واحدة او واحدة ونص.